أقول ممكن أختار ثلاثة أرقام ممكن أختار أي رقم وممكن الرقم اللي أحبه مثلا <hesitation> بختار رقم سبعة، خمسة عشر، وثلاثة وعشرين إذا جمعناهم بيكون الناتج سبعة زائد خمسة عشر زائد ثلاثة وعشرين بيكون الناتج خمسة وأربعين، وبكذا ج- إخترنا ثلاث أرقام وجمعناهم وجبنا النتيجة.